മന്ഗലവരമ് അന്തേ നാകു ഗുത്തു കോഛേവി। ഹനുമന് ജയമ് ഹനുമന് ഭ്ഹക്തിലകു। മന്ഗലവരമ് പ്രത്യേക പൂജ। <hesitation> ഉത്സഹമ് സോമവരമ് ലന്തി ബദ്ദഗമ് തഗ്ഗി। പൂര്തിക പനി ലോ മുനിഗി രോജു വേപുദു। ബോജന മിസ്സ് കോന്തമന്ദികി മന്ഗലവരമ്। ഉപവസമ് ദേദ പ്രത്യേക ആഹരമ് പ്രോദുച്തിവേ। ദയ് വരമ് പ്രാരമ്ബമ് മൈനത്തു ഗ അനിപിന്ഛേ। രോജു മന്ഛി ഫോകുസ് കോത്ത സിനിമല് രേലേഅസേ ദയ്।